Davene manyire nokodomire nokoonorisha labda dauko nyikii, shana uri labda kaulamine labda na siimbaau au na mbichi, wine wari labda wadomire na fiyombe fyako, na fiburi, nafi mundi. Wine lakini usine mawazo labda yasee labda itikilyese. Ekumbure vwanza <hesitation> kwoteza mungo, labda kuna kusina ihi habari. Ishanove yani kondage nanilire jole, shana ile ugugumbil shawo wikere pampeni, kwaiyo ivinanilii nauchangae kuwatire mburya, iriri damburi daisano, au sik, mpichi goba ja- jari ikatu au inne, shana uri jalokire au kunijole, jikanamile kwata da ng'oombe ika nanilia. Ikaluma wafyakire shana uri jakunu maundi kunu jii, kipindi kimwari, tarimaa shana uri amwari magunirii au ainama ninjei orimara orimara sewaari imwari kunu jashanauri yare karekera mano kendera apoapo manowanza mnanilia no muulaa, ilokerre mazima kabisa. Lakini kaupande wongi dayo nanilio, opande wo nanilio yomajomba amwari mujomba wane avizia amwari mo si amo kwamba vogombana kisa iunda kama miraba isano.